Kasyi mamata'p cuando ijtyaju kyo'yi cacaracatzäjkyajpa ja'ku yajyaju kyo'yi ja'ku min ku'tyaje, cuando mak pokajyajpa igual tzyäjkyajpa bulla y despues manh manhyajpa je eyapä kasyi ja'ku manh manhpa pokaje tambien y tzenhketa'p comunicatzäjkyajpa cuando tumä tzenhke wanpa tambien je eyapä tzenhke wanpa 'yanhtzonhpa, y y kasyita'p cuando nä comunicatzäjkyaju tenayajpa tenayajpa pa ceerca como se dice wa'ku jenä comunicatzäjkyaju entre jetya'p haber ka tiyä tzyamyajpa.